C̲h̲i nak gu'n yu c̲h̲i nak yu minn gakda gow kamaron luego lë' minn xla'nla gak desmayar y c̲h̲i nak kald kuch lëkga yu minn gakda gow gow kald kuch porke luego lë' minn xla'n gak desmayar y sti fruta nak xnew lë'kga minn nak alge- alergiko gakda gow gunu.